עלעפאנטן פארעמען ריזיגע גרופעס צוזאמען צו זיך באשיצן פון אנדערע חיות וואס ווילן זיי אויפעסן. אויך אזוי קענען זיי גרינגער טרעפן עסן און וואסער און מ'קען אויפציען די קינדער רואיגערהייט און העלפן נאך א דור פון עלעפאנטן וואקסן.